E imparcatue servan pe montâ davanti e in çimma a-i palaçi, pe poei travaggiâ de ediliçia in artessa, che sedonca se dovieiva fâ con de còrde, ma l'é naturale fâlo co-e imparcatue, son un scitema semplice.